Piik chikikoteroto eng' sapeet nyu ko sikiik, sikii ko kikoripo kong'ete a mining, ako ko- komuta sukul, koneta a'amis, ayai kasiit nayae, a kora amwachini kongoi amu atindoi amu mi piik chi matindoi. sasa amwae anee kongoi amu kikoripo ko ng'eteketei a mining akoi saii, ayai kasishek chuk aka tesetai, ako kora amache aa- a- arip icheket kou chikiriptitoo amutate koo tapenot oaltukul, konai emotinwek, ak arip kora at ko myonio amut hospitali, aripi chi kei kiakiik aalchikei aa unoot.